أكبر مشكلة بالنسبة ليا تواجه العالم اليوم هيا إنحطاط الأخلاق اللي وصلنالو، قلة التربية اللي ولات عند لعباد والكره والبغض ول- إنسان يعاديك من غير حتى سبب، <hesitation> يخزر الحاجة اللي في يدك. <hesitation> ما يحبكش الخير بالحق انحطاط أخلاقي كبير والعباد ما تحبش بعضها جملة واحدة، حاجة خطيرة هذي خطيرة كبيرة.